यादाश्त बनवा वाला कई हवे जेसे बादाम होई गी अखरोट होई गी पिस्ता होई गया। ड्राइफ्रूट खावा हु मणका री यादाश्त वणें ए सब सेहत हरु हऊ हुंवे। गल फ्रूट खावा भी मणका रे यादाश्त बनवा में बहोत काम आवे और ए सब सेहत हरु भी हऊ हुंवे।